Ze nwin kolor nayeba' nde yekna zi len wan, zi len wan nthou plo nzo, plota na nchudxa' yaa, na nchudna' men nan toltamen izyo, tya nzo re yer, re la, re ngud xlye, re ma', re jwa'na nde yekna' iz nwin thi jwa'n naye'.